Ah fahafantarako agnanjy alongany a, biby ziaby alongany managna maso e na hoe <hesitation> satria io atao andeha izahavana raha fa <hesitation> tegna hoe <hesitation> raha ohatra hoe mahita biby sisy maso zany anao de efa le hoe izy vao foy na izy vao teraka avy tan-kibon'ny regniny igny igny izy angambany no hoe <hesitation> jamba de zegny angambany ny hoe sisy maso fa managna maso aby sy zareo.